Tari toh baran larning larep iahi or di reh kabah nah dit reh kikilang o- bhelal. Tari tah- sen arik, ep iahi e reh kikilang senaloh onep taem nah di- ting i ap bhel inap el kilang tat- i mahi tur sa larning sur el gom.